Ipuer itu tëta rupigua postre yau vaera jaeko ipuere yambo aporova jaeko alfajore jei supeva jaeko kua oyekua ñane rëtaguju sudamerica rupino jare oimeyevi iru jaeko iru mbapo renda rupi oyeapo retavano jokua reta jaeko broni jare estado unidope oyeapova jare jengätuvi jokua reta jokua reta ipuere yau